Ma arva, et luudusõ pidänüq rohkõmb rahulõ jätmä ja kui sa juba kontrollit maad, sis mille sul om ka taivast vaja kontrolliq. Ilm om sääne niguq tä om ja ku sullõ ei sobiq, sis alostaq muutmist mujalt.